Fooro, ni yiji shittau, na ampiji ya pandi, ni kasshi shuɗɗe, inda shaaru ka shaɗi, nda watu keere ninya min pilun ka shuɗɗei mo nin shadu, kurbe nin wa pilum we, min pilun wushiina ko nima ɓaan ko shiɓaano ko mannano nda iya shaɗu kurbemo nia waron asibiti nwa ankuru kurbe wurim shir mundemu ma monnemu ma mun ta sho wurinno minun ɓano ya kaɗannu sauki ma kam minu kunko, toomon wurin-mo, ko dimini ni mako ta yu toro saɓikaro shinno nima indoko yu tooro, ya kaɗano na kunji toomonim yenzu ɓaji yuko ammo na yu foorom yakadana a toomom. Doji ya piɗi ma penna nda kofani nda waro kuure nda yiri shuran na ma yi shuran nan yuri shadi nda shattu nin shaarun mina koomo iccikko nda ɓillu nda shaaru nda wato pikrani nin sadu arai nin wuji, nima wusko ma iccikko nin shattu ara nin wattun pidi icciso we. Ma iccikko nda shaɗu rumfoi nin wa dinkon shina ti sheɓano kan mannano minun diyi minun shi minin yu ɓirang-ɓirang ka shaabi kan ma-nano kan shaɓano kama iyyano ndan kumo roomo piddiji kan shinu shiminiji.